Ondi weta osha simana oku kala nenge oku ipula oshinima shoka kwali sha puka. opo wu vule okushi pukulula. Ano omuntu owa pumbwa oku kala ho dhiladhila nenge ho ipula nege ho ipula iinima mbyoka iiwinayi wa ningile opo wukeshi pukulule. oshiholelwa ngele owa ningile nando oshinima sha puka nenge wa kuthile ngaa oshinima shomuntu kaashishi pahalo lye nenge wuuvithile nayi omuntu. okokutya okulutu nenge wemu ulile omalaka omawinayi. oshaanawa oku keshi ipula ngoye wu dhiladhile no- noku ka pukulula mpoka wali wa puka